Ny toetry tsy manam-paharoa ananan'ny sokotra, kapiky zany, ny kapiky voalohany aloha izy koa fa misy raha andeha hanafika azy na ohatra hoe andeha hiady aminazy, ilay lohany iny afôdiny ao anatin'ny karaokany be aka, avekeo koa ny kapiky anisan'ny biby tegna dàdà!